الصراحة من الأوجات اللى كنت محظوظة فيها لما حصلت على فرصة عمل ممتازة في وجت كنت محتاجة فيه وظيفة، كانت تقريبا أكثر وق-فترة فجدت فيها الأمل أو ف-فجدت إنى ممكن الاقى وظيفة، وفجأة جاتنى الفرصة عن طريج صديجة بدون حتى ما أكون أبحث بشكل نشط، الصراحة كان أكثر لحظة حسيت فيها بالأمل.